Xi na rníneraa pajarit, raa many xhgaa zaání, laramaa ní rniramaa atraves de raa ruidy ní runramaa, raa ní nuramaa runramaagan rtyiepramaa nuramaa runramaagan rguzhoobramaa, chi zyiení rníneraa zaáramaa, eh nuzaáramaa xi naa xi naa runramaa, xi na eh xi na rac´nibyebrumaa, xi na rzuramaa xi na, rieah rac´begaramaa xi ni rcazrumaa inyieneramaa zaáramaa.